Fijo Fijo fi- fificha- fifichafanya mdu aghire afya, ni fijo firaghire mafura mengi. Funairikia ibhikia mafura mengi ukakora kiho kunabhikia mafura mengi, bhikia mafura gha kawaida Lubhaha kangi michere mfwaya mifirii mfwaya fwaya thumu du lakini yabhatha vijo fyera fya kula fileghire vhandu vhale kindo <hesitation> lilechiiilaghwa makungu kana mafura gha ng’umbe nigho ghale chibhikiwa lakini fijo fya mifiru mfya bhikiwa mafura mafura nghachemba na ma- makemiko, hubha makemiko ghaho nigho nghaadhiri bhandu, lubha wandu wakyaghira thukari, presha, lubhaha hanaikyo fijo fyeru iki fiho fyeru mfwaya lubhaha fwaya iki nilahima fuye fughende na wakati lu. Lakini wakati lo bhale chiya fijo firaghire mafura mengi mafura ghawastani. Henaikyo kwa lubhaha mfwayadu haghire jinsi ho. Henaikyo fijo ficha nifia fighire firaghire kemiko finaghire mafura kwa asili ya lubhaha bhandu bhakaya mafura mengi na njati bhakamywa na njafi, bhanywe njafi, bhanywe na thoda, thoda thighire matatitho haya, henaikyo kiho kichan ikiya kiraghire mafua.